Ai ara-dalana tsara si ra ohatra ka hoe n'y fiegnan'olombelona atô laharampamehana, fa tsy hoe fiegnana biby. Fiegnana biby ndreka de arahina maso mi fa tsy mentsy nen'olombelona lôka atô laharampamehana.